Yah kalau untuk nanaak yg ana bisa tingkatkan ita <hesitation> daya daya daya ini nafandele na no ita daya konsentrasi na pasti nanu.